Yomnokela idean dowei nougel godoka aa touyintani, menga elo? Terea mashaieka elo. In taereatoka sokeda, wida gumurtana oliro, tagnafintani apa in terea menina? Aytanga ag esigo, tar terea domosa gon, mando man edianin goshambae terea dafafio, wida gon fa in tereanane man goshambaen kobidta fa galireka fa ju asoon erbaerie igo, Ju man tereaga ederoni man kobid galo, goshambael tora, man gussaebe eloa, gussaebe hikir fa galare? Aba koshobya? Wida tereaga iskiroso gussaen ko kgnila, tawali gussae galoso.